sæl og verið velkomin í

fjöllum við um það þegar sex ára strákur sat fastur í rútu kynnum okkur varaforseta Bandaríkjanna og fáum fyrsta vetrarins frá

ég heiti og nú verða sagðar

sex ára strákur með einhverfu varð eftir í rútu sem átti að skutla honum á frístundaheimili þar sat hann í

þrjá klukkutíma foreldrar hans vilja koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig er með einhverfu og byrjaði í fyrsta bekk í Klettaskóla í síðustu viku á fimmtudag átti hann að fara í frístund í eftir skóla þegar Sylwia mamma hans kom að sækja hann þangað seinni part dags var hann ekki þar

hræddir og hringdu á lögregluna eftir um hálftíma leit kom í ljós að hann hafði gleymst í rútu sem skutlar börnunum frá Klettaskóla yfir í

hann var orðinn mjög hræddur enda búinn að vera læstur í rútunni í þrjá klukkutíma hann varð skiljanlega mjög glaður þegar hann sá foreldra sína aftur og læknir sem skoðaði hann sagði að hann væri við góða heilsu fór í skólann daginn eftir en foreldrar hans ætla ekki að senda hann aftur í þau vilja vekja athygli á málinu svo að engin fjölskylda þurfi að lenda í þessu skólinn og frístundaheimilið hafa farið vel yfir málið til þess að passa að þetta komi ekki fyrir aftur mikil öryggisgæsla var í Reykjavík í gær þegar varaforseti Bandaríkjanna kom hingað í heimsókn er varaforseti Bandaríkjanna og var í framboði með Donald Trump þegar hann bauð sig fram til forseta pence kom til landsins í gær í opinbera heimsókn hann hitti meðal annars Guðna t h Jóhannesson forseta Íslands og Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra ýmis pólitísk mál og sambandið milli Bandaríkjanna og Íslands lögregla var með mikla öryggisgæslu í Reykjavík mörgum götum var lokað og vöktuðu sum svæði áður en hann varð varaforseti var hann ríkisstjóri í

hann hefur til dæmis gert margt til þess að minnka ákveðin réttindi fólks sem er samkynhneigt og

hefur líka sagt að hann trúi ekki vísindamönnum sem segja að loftslagsbreytingar séu af mannavöldum um þrjátíu og sex ár eru síðan varaforseti Bandaríkjanna kom síðast í heimsókn til Íslands þá er komið að

og forvitnilegum spurningum það eru nemendur sem verða fyrstir en við spurðum þau hvað var eftirminnilegast í sumar

útilegur og bústaðir Akureyri sólin Akranes sumarbústaðir útilega og Hólmavík útlönd og sumarbústaðir Vestmannaeyjar hressandi Pólland

himininn í borginni í Kína á dögunum drónarnir mynduðu alls konar myndir og tákn eins og klukku fána og hjörtu og mikill fjöldi fólks fylgdist með